Kuulgõ, mi olõmi sõbraga iks <hesitation> sääne intelligentseq eksole, et <hesitation> om vaja siin oma tarka vestlust <hesitation> arendaq kuiki. Aga mi ei saaq, selle et sjoo ebaintelligentne muusika om lihtsalt nii kõva.